Derazalarni tozalashda asosan derazaga sapadigan maxsus suyuklikdan va iloji boricha deradan yasalgan lattalardan foydalangan maʼqul, shunda hech qachon oqarib qolishlar kuzatilmaydi va deraza top-toza bo'lib qoladi.